باهي, أول حاجا تدخل الجوجل, تكتب إنشاء حساب جيميل, باهي جاك شي هكا يع- باش تحط, اسمك العقبك, وتاريخ الولادا متاعك, انتا منين, كذا كذا, وبعد <hesitation> يعطي كلمة مرور, تعمله كلمة مرور, بعد الهكا هوا بعد ذلك باش يجيك, سي بو, تيك- معناها اعملو إنشاء, والمرا الجايا انتا تع- تعطي الدلي هيك ويتحل.